Katəkori, rə gʊji wʊ rə yʊmmi, wʊ hangʊ niiyʊ a swiyer da gəng a nəngnga wai jiwʊ bən bʊʊ mo doggor ga? məni bʊʊ mo dʊggor ki lebe, bəngki hangʊ a jɨrgo tən dʊggor, məni bo me kʊta gʊ, nɨn guji n'jiga a muri a yobi a kattakoriyʊ ki, ka ni mənna tangnga buuni, kattəkori ka rə kə yiigo kai tangʊ gəri, bə faʊwi jiiya yo da landə ri, mwami a gʊ, bə nya kai ki bə yogotəng ajii. bən nya hangʊ a yogo yogo da kai hə da merə fini nyəng kə hangʊ a yogong da məri fini, məni bo tii kəmtə den ki, jii hangʊ a nəngngai a nangnga rə bərsan, a jiiwʊ kattəkori a yogo a muri a kanni mwe mən dəggiyeri muri kanni na chu hangʊ a gwe na məga ki, kə bən chuu hangʊ ka lauwa jitang ka kan nin bərkə hangʊ a yogongrang bə yoyom ba gəm nyang ba yoyom ba gəm ba tʊwe təm. Bərki hangʊ wa yogo landər gərəng, bən fung jiiya landər hən kərrə yorə, bəngə nob ba kee kerang a dii pəre na karə yəmtang a mura di yʊgo bwi a yamni sʊgarə, nɨn həm a dɨjiin a nəngnga da nəngnga tini, nən sʊgatang ka kattəkoriyəng, bəngkə kattəkoriya gʊn ki, na sʊgatangkang ka yagii jiinən bən yəm mo ninyang wʊ bərsan a wai kʊllo, bərki hangʊ nikə yʊgo gərəng, yəmni yɨgga a sɨmba fuyʊ bə yɨgga bwi nyang, kattəkori a nya yiirang ki, ka yogo təng bwi we bən nya ka buwa ruyang a buwa riiyang məni bo, a dəgai barsa in da katəkoriyang, bənko hangʊ karə jinni jaʊra gʊ, jɨnni jaʊrang gʊ bə chii yiingte, bən chii tənggai dʊggote, nyang kə hangʊ a yogegərə a yogo nən dəlli a nəngaga da kʊtən jii ba taʊ niiyʊ, ba tau jiiyʊ, a gʊ fʊla ki kattəkori a yogo bwi me jii sʊmən wi Bəngə yɨngi a gʊne ki, na sʊmən a kaita. Kattəkoriyʊ ki, bwiigo hangʊ a sʊ, bəngki nyəngkə inangʊ a yogorəng ba bwire kən yəm mo hangir ka yogo, bəngə hangʊ ki, yingi a be ki ka kwaitəng bwiwe me ba dii, fʊnang gu ki ka taʊ bwi, ki ka bʊwa, ki kattəkori ka nya jinii jaʊrang gʊ ba be ba tau wa gai ki ki ka yanggəre. A yogo nən dəlli, me mo yogo nijuwi gən kwan me mo yogo gʊ daringa gʊ gən kwan, a yogo jii hangʊ farə jɨnii jaʊranga gəre, a yogo jii hangʊ dawi, a yogo jii bən sʊwe mʊng kaitangʊwi, ji a yullotəng juwe yʊ, bən kə kattəkori me mən sʊwe rə mo hangʊ sʊwe a gʊ a chii kaitəta nyəngki hangʊ yʊgo landər da gən gərəng <laughs> me gən kwan bwa, hangʊ ka ba dəmməng ba fʊng jɨgta kanni, ka ba dəmmang a fʊng bwiya kanni, ka ba dəmmən a fʊng jii, mənni bo gwa lii sək mʊmi ka lii sək ga mwatang a landər da hangʊ a yɨggong, bənki landər dandu hangʊ a tʊgon de gʊ hangʊ naki fʊng rə, kə ki yo yomba gə mi, bəngə kattəkori ka nəngnga fini. Dandə yʊgong ka rə tʊga rang hangi a juwe, jiiya daʊtən bə wʊ ba məga wʊ landər agʊ rerii, kən na nu lander, nən pərere nən nyəngki, kattəkori ba nʊiye a gʊrere ki ba mwa sək ki ba tʊwe a gʊ ka, mən bo mən chuu ki da lander də hangʊwa yugong də ka tʊgarə hangʊ kə hangʊ a nya jiiyatang kattəkori ka nii mənna tangnga bʊni bəngki dəlli tə kattəkori ka gəre ka lii kʊmni, hangʊ ka bʊʊrə bəttəm bangəm, bə tiiyan dʊngte, kaita hangʊ a yʊgoite hangʊ batiiya dʊngte a jii, dʊngtəttə hangʊ tiiyai te ba kawʊr rə yʊgotang nyəng kə me gʊji ba yiigi a lʊgtəmən dʊngtəng, a fʊla wʊ a laʊ wʊ dʊitə ba bʊngnga mənni ki, ka bʊngnga mən kə bari ka jir, mənni hangʊ ka yɨgtən bərsan abwi, bərsan də yɨgtənnin, a yəm go kə gə tii dʊngtə ki hangʊ ka, yʊgotən yɨgotang a landir, yʊgotang a landir de- bətəm bə hangʊ wa bʊʊmnʊ bə fʊng bərki hangʊ məsarang kə hangʊ ka gərəng ka dəggəra bwiya bətəm bangəmi, a betang gʊwa bʊʊwi ka dəggire bəngə bən nya nyəngkə kattəkori a yʊgo gərəng bən mya betanggʊ mwam agai. Bətanggʊ bən nya fʊng rə-fʊngəri bən nya ka fʊng gwe, banjim karə dəllitəta neebə banjiim, ba bʊʊwʊm, kattəkori ka chiirə tən niibarangu, wʊ chʊwe tən wʊ bare bəngkə. Merə kən hangim ba bʊʊ rəng, merə kən hanjiin ba yɨgtən bwi gərəng nime rə bʊʊng ki, bʊʊng kə hanjim ka gərəng ke bə diiga wʊchʊwi tən wʊ bare, kə ka nya yɨgtɨttang a kak bəngə sʊwe mo kattəkori n'dʊggor nən gʊjii, wʊ hangʊ karə dəlli mwami, wʊ kattə kori na kə yiigottən na riitii we landir da gən a nəngnga da, sʊ rə merii, bəng ke landir da gən a madang sʊ nən merii, bəngə mən sʊwe mo gwa yiigo wʊ mwami, nya yiigo bwiwe mwami ka tarə nii, bəngkə ka bwiigʊ a nii a nya jəg tang, bəngki landir də hangʊ a yʊgonde ba tən, ba bʊʊ wan, ba tɨɨn, bəngi gʊjii kəlle a be sʊmənna wai yʊgotang kang kərere rə kumnieəna kəki kəlle me bə sʊre. Bəngkə me nyənkgə kəllu ba nya sər nyəngkə ba sʊ gərəng, kəlle hə a be go gə sʊ ki ba taʊ, fʊla taʊ hangʊ ki, ba berə bəttəm bagəm ba be rə bəttəm bagəm ba berə bəttəm bagəm ba be ba chii, a chii ki hanju nʊ bə jaʊ wa gai ban banyi rə sɨla ki ka kabi a jɨrtəngwe. Jaʊtang ka hangʊ jarə nijɨnii jaʊrangʊ, kattəkori mwamiya gʊ nisʊwe rəgəng, ka yʊgora kai, ka yʊgora riite, ka yʊgo ra yiira a jii, ka yʊgora gani hangʊ a chuu daʊtən wi, wete <hesitation> kən, n'jəgga ki, bən nya wetee, a gʊ fʊla ki bən nya kattəkori a yʊgotən bwiwe. Kattəkari banyə a mura gʊ a ji bənsʊwi.